<noise> To ii borey araŋ goono ga maa aayi. Ay ma kande araŋ se hari zey kaŋ ay ga bay ma. To araŋ di day boro kulu ga bay hari ze kaŋ se i ga ne Deesi. Deesi araŋ bay mate kaŋ Deesi goo da, araŋ gan bay gaa hamo ga yuttu, boŋo mo goono no danga day mate kaŋ Gwandi boŋ goo da. Yaadin no Deesi goo da. Araŋ bay mate kaŋ Deesi goo da, Deesi ga yuttu no, a se no a diyaŋ gwanda gaabi da manci maamari araŋ dan kaŋ na d'i da. Hala araŋ ga du Deesi a kaŋ yuttu yaŋo maa gaa se, to kal day taabi fo. To yaadin no haraka goo da. Sannan hari ze fo goono kaŋ se i ga ne Tufi, araŋ ga tufi bay day. To ii mo Tufi no ii ga bay, ii ga bay Yauni day no ii bumbo ii gane. Ii ga ne Gargaza, ii ga ne Qaraaya, ii ga ne ii ga ne Kuuma, ii ga ne hayo day i kulu day goono day ga kwaay day. Hari zey ma kaŋ yaŋ ay goono ga ci araŋ se kulu hari ra no wadin yaŋ wo kulu go. Hari ra no wadin yaŋ kulu go. A se no niga di hari zey i gwanda ma daban daban daban daban yaŋ kaŋ i ga ci. Kaŋ yaŋ i ga bay da hari zey ma. I ga baa gumo fa. Wane wo waŋ kaŋ yaŋ ay ci araŋ se no kaŋ ay ga ba ay ma ci araŋ se jina yaadin no.